Dok kuma svul mang a ngaining. Ko a ngaining ngir kaeha kam ngai knga, ner kaeti to nera havaina yin mang o kolkolha te ta kalkha ta veik o a kolkha ta sir vop o. Marot ko ngiak kannit ma segen marot a ngaining nera votgem yin kuo ma hep. Kuma svil ma ngaining keikeim ko nam kaeiti kam votgen mor orguo ma hep. Ko ngom konnit va kat kuma svil mang ko nama kaeharom aâ rengmat nama ya. <hesitation> va kat ta vle he nama kaeti ka votgem mor orguo ma hep ko ngom konnit. Va kuma svil ma ngaining ko. Tya kir kim o <hesitation> tyaâ kir kim o, <hesitation> tya kir kim o. <hesitation> tya va ta mgai ei. Tetku o mangi ngata vle to ngata haveing dok te. Somor panpan ngai im a ngaining to. Ngat havaing dok kam ngai kourur a ngaining to mkor e jems va khaveng ngar te. O maurek kam ngai va muak ngai. Dok kla svil kmikiem muk e. A kain keknen to ngot kaeharom kam ngai kouruvik o mia ngar kaesik mang ngaro tgaluk. To klo kat keikiem mare. Kua vle kua vle kua kou mrek toe henek tkoul lehaveing dok te samuo ogu ogu maou. Mota ngai gu mou. Mota ngai gu mou. Toâ thaveing dok, "somuo nagai khie." ko hopku to keikiem. Keikiem en to mota ngai kam ngai. Ka khie. En tkakiem a ngalaut nang dok ko kle ku ptruvik. Kua ngai, kta nga kpis ku mou. Pis ku mou to ma ngai kam khie. Mota ngai ka khie. Mota khie, khie kam ngai kngai. E henek tre kam nho. A yamme tkoul he. A yamme tkoul kam o kaim mou kottok e henek ta stap. T a sap kua vokom tok kua sap ekam. Mota ngorpok ngaigun mo turvuk to motlo kta khie e. Kua haveing he,"henek somuo ogua mrek he, mora vle a yamme ner kaim mou. Nok tilliek o". To kua hopku. Khaveng en to mota grap. Mota ngongai keikiem a ngalout kam ol, ol, ol kpis mko ma mambau. A langael langto tkoul. A langael langto tkoul mota hagam kottok. Mota prikma langail to mota grap. Mota grap kam ol kpis man mrek. Kpis man mrek to mota prik man ma prorsel to mota ngaguo mrek. Mota ngaigou mrep kpis kuo mrek, ta haveing dokâ kuaâ korkorges nang en ta mahem o kanknao. Ta mahem o kan knao to mota mrot. Mota mrot, mota mrot to haveing dok kua ngai, ka or o kner. Kua or o kner kaeknik mota ptir kim o kner he. Mota ptir kim o kner kar o kanknao. Motlo kta mriot o slang tok e. Mota mo hallam muo ko a yamme tkerer muo to mtolo kat khieng o slang o kor e. Kuaâ hopku ka klele orom e henek he. Kua klel to e debora mar ngata hallam e henek ko ta. A yamme ta kere muo he ta sap. Mota halla kam ngai kngai, kua hopku parem mar kottok kol kua kom. Kua kom kua punpa ogu ma lot he. Kua ngai ka krap nga dok kam ngai. Klol o hi kap eakam kuaro vat kottok knop kua ngai gu mhe kam ngai korop. Kua ngaigu kororp kaeknuk kanku. Pis kuo nrek valve valve kuo mrek kamngai kua punpa tema plorosel. Kua pampa ngte ma plorosel to ko kaeknik ogua mrek. Ta soslok to ko. Ko kaeknik oguo mrek ti konnit. Konnut hop marot kol kua kom ka kle kottok knagi kpis me kamta amr kut mravos. Ngota vle kut mravos kam ngai kngai vui kottok ka klel, khalla. Vavet kottok kam ngai, kngal kua parem mar ko mravos koul kngaiguo mrek. Valve kuo mrek kngaiigu ma lot. Valve kottok kngai ngai, kaeha eha. Kap kuaro Ol knop. Momgol kua lot knop kngam to kua grap. Momgol kua lot knop kngam to kua grap. Momgol kua lot kngam a kolkha kam vle klaim ngang dok kam le kaeknuk gem a pui. Kaiknik ogua mrek he. Kngai kua vle kua mrek kam ngai kngai takta slok ko konnut khop marot kua pappat te ngora ngai ngam. Kre kam mia punpa ogu ma rengmat lout hak. To kua hopku to kua ngam kua ksie he. Kua ngam, pokum, ka ptum ngam kuo ma silon. Kmat to vui to kua redi kam ngai kngam ku ma rengmat lout he. Kam kol ka kre nga dok kmen kim karo tgoluk nga dok ko kua svil mang. Kua valve paneng o lnagael mang kua